Tutuut to toae nahen na pinapo to henene, mei a raeh puh tena olsem e henene puri puri run. Be mei a hamatonan hahon purun tse erun e mas henanate hanon kusi orih. Mas henenanate hanon kusi orih, bai run e mes e henenee orih. Olsem, natahon, eno mas nate hanon kusi nin toukato tin natsinon, bai no hatatei neyouh be no kinkinan neyouh, be no totot on. E raeh ona a nu not puguana eyouh. E e baoyesan as on tin natsinon. Natsinon as eyouh mas hatatei tse youh mas nate hanon o kusi ne natahon ke hanuma nonuh. bai youh e mes e nate hanon on. Mahut poat eyouh e kinan ne eyouh i natahon i eh eyouh panas in natahon kan tuan e ne nonuh, eyouh hamanas be run e hamatonan amanas orih, be run henene amanas orih. Kan poat ﻿ Mo raeh uh, poat erun e hanuma orih, mas ka oriih, hare ne rang hakap guna na, be run hanete hanon orih mas hene nanate hanon die ya papu naka sin puria run papu na tapa sin puria run poat erun na henene oria. Ena e ih, poat en ku hanuma hatania hanuma puna in natsinon amas ke ne guna. <hesitation> In natsinon ina meh, tutuut guna. Kukui a tin mes in tokui. Kukui in tokui kapenta, hatok numa kukui ouh. Hahatok o numa. Mes amanas in poat i na pume nahen na pinipo me rarao a tomo ngoren katuun nuh. Youh tin poat i eh ye tuba amanas guana eyouh. <hesitation> E enot nome tsipan pepa, pan pepa kenot i miouh, be hana nome youh bai na kenot panis ogunah, kehen panis ogunah teyouh. Bai na hate gun eyouh, "E raeh on enit e hanuma oria. Sohis nangen i hanuma i men, e men mu men mu ka hanun in na huepis i nangen, ka anun i men mahut be men e mes e na nee omen. Na ku kinkinan eyouh, bai youh kinkinan as ne na, bai men aobot hena na te sin amanas nomen na sa sai ka mas kato na men ai ya papu kato sin puma men a henene puma men. Hare ne rang guna na men mu ka mes yo, men mu hatania hanuma to eiti tu, ba to eiti siks bai men e hehene amanas omen. Eiti tu i hatania hanuma a men ba to eiti siks bai men e henenee amanas omen. Nee puna eyouh, nee puna eyouh men mu ka hanon mes, na onot non ire, men e ka sin pumen e ih. Kaka ku me nitsi poat ke hare ne, e kaka meno. ﻿ Poat ma hanongon oguna, tse youh e tooh sini nasah nasa ke mei a kiu hanon punai youh, e tatooh haparpara ona bai nai hapan gua mo rang uh bai men e ken boak hare noma ina si, koba men hatot poit nate sin nome e papu hakap si puma men in nasi temen, namun toboan. yo toae yu eh. So, e tartara puguna e ih, i pion e ih, esih ke hanuma on, e na sahis oku sin petas diao o nee. Ai mei a sah tuan hanos hanon purun a nee o kusi purun, mahut be run e mes e kame dia na mumunitun tsia kame dia in napean. I mei ah. E i tara hamanas paguna ih, toae ire, i mei a raeh pu, toae ire e hare no papean, hituat ao kukubei kato papan tun amanas di naka ke son dia o nee tsio henene. Si ke mangim e nee on, nee oku petats meno mo mangin nuh. Mei a ka purun terun di kinkinan o kusi tari tartara ih ya papu na- na sin puna nakatuun. E raeh on na nee guai natsinon i ih e ka- kahet hanon nai na tse na nee guai natahon i eh, e kui hanon as na nitsi tokui kan. ﻿Hasuot guba na eyouh tse a kanat bobong ona be peno bo nonai na hangum meyo papean. Ni kain kai eh mas kinkinan o kusi dirun, bairun e mes e henene manas orih. E mas kinan o kusi dih, eyouh natahon e ken e tooh on, e raeh on nee puguana eyouh an kui- kui bo dibae na in kui tsi ya. E ih ni kain kai ih, re amanas mei a kato purun eyouh. Yi ni kain ka mas kato dirun. E mas rangat orih, mas nate hanon kusi di natsinon e kato sin punai yah. Tanasah poat erun e hasesei papan tun die nee puri run, e na soat amanas diao team tse na tuba amanas diao team mahut. Kain toukato eh, natsinon a na nabo poit no nai youh, tsi natahon ana kato sai me nai kana tsinon tse youh as in natsinon ana kato mena gana tahon. Yi ni kain kai ih, ye boak hamanas on poat erun hasesei papan tun dia nee purun. Naka ke mas kato dirun, yo mo raeh panas uh, mas ka orih poat erun e hanuma orih mas hanuma dih sohis in nangen e mas ka dirun, mahut bai run e mes e henene orih. Hene kinkinan hanon purun ya papu na raeh sin puna mun tou henenee run. Pion amanas e ih, nakatuun e katse nee on, nee oku petas meno mangin hasesei sin oku petas sin e yu eh, toukato to hahatuhan purun in napean. Kobe mei a nate sin purun saha kain team ka na tuba dia run mahut. Yi ke raeh mene, eno, nakatuun e mas kinan hanon be stadi hanon nin natsinon ke hanuma nonuh. Ai natsinon as mas kinkinan hanon tse tartara hanon ne, in natahon ke na nee no nouh. E ih amanas, poat erun e nee orih be mei an kinan hanon tsi mei an kui kusi purun na saha naka ke mas kato dirun. An kinkinan o kusi purun saha kain toukato, poat erun henene amanas orih, ba natahon yu eh tumou menai soh punouh, bai hakui hasoan nin natsinon, an peno ana, tsin natsinon e raon papan tun mena na, na koma to na bumboks e hunou his me nouh. Yi ni kain kai eh kato hamanas ona bo <hesitation> henene terun mei a tuan ka hanon punouh. Natsinon e na naan menin kuo, bai natahon pose kame no papean. Yi ni kain ka yu eh, ke mas kinkinan o kusi no nuh. Son in natahon eno kinan nin natsinon, in kain tsinon i eh. In kukuo, tubu kukui, e soh nanaan on. Hatanis bo ih be no kinkinan o kusi on, be no rangrangat poit on. Ana taguh nouh ena, ana kui bo as nouh ena. Poat eno nate ne ana kui bo nouh eno, be no mes e nee ne youh. Kobe mei, kana katuun as tin poat i pion, e habos e kui kuru mena hitout punuh, habos e kui mena hitout punuh, put as dibouh a manat punai natahon e youh. Koba poat ana nee amanas dibouh natsinon, mei a bah, natsinon yu nen na rarao papan on, e soh panan on, habos e hahasah mene hate punuh e na punon tin tokui, kobe mei puin tokui na kui no nuh, o raon papan tun be nabo pose keis natahon o papean. Hapenes me nouh natahon e kukui pose nin na tokui be penes as meno papean. bai youh natsinon e raon papan on. Youh ke hate mengua na, <hesitation> nahanu ra mas ka, bai nahanu e kinkinan o kusi ni ya papu na sin punin natsinon. ﻿An kahet pu nouh eno tse natsinon as, no mas kinkinan o kusi ni ya papu na sin puna natahon. Mahut be mu mes e kui totot nomu a henene pumu.